Nen yillala onicua este seki totoltel ica llellezhin de itoca lenteja onik onik onik oniktlali in olla itec in tletl huan unic tlali in llellezhin oguiksik non yeyezhin amo huecagui para guikxi tlen huecan yo guikxi ikpam onictetekia seki verdura itoca ejote onictetec huan niki onicuacualats onictlali in nictlali in olla dikan debe onictlalili para se cuacualasha non verdura debe se tlalia pipinzhin carbonato onictlalili nistatl nican yinicocotosti in verdora san de chocozhizhin porque huehueyac non verdura huehueyac se kixtiliti ni cuicuitlapilzhin huan se yic cocotosti chocozhizhin yeca yihual cuacualaka natl yeca sectlamochilia. In verdura icpam luego melahuac inic tlatlapas in totoltel inic yectlali itec se se toper unikistahui huan unic unic yec unic re re bolvero yeca unikitac yohuicsik in verdura debe achto este onicuicak se plástico colador onicyec colaro para mac yec aashica malahuac amitla ma cuica de hatl yica icon ocatca después yonic tlali se se sarten unic tlali achto ni jo nijote pero de ya de guiczic yonictlali itec in sarten luego unic tlalili in totoltel unic tlalili yeca melahuac sa uniclinicatca unicolinitca porque tlamo se colinia. De macpia miec miec hatl para que se kicua como si fuera llellezhin de sopa san yinon melahuac se ocacompañaro ican totoltel yeca yotiec unic yecnenelo yeca huan niki para melahuac porque como nican ticate melahuac yotmomatque dican chili onicpiaya seki chili abanero san oniectetec onictetec unctlalili niki xonacatl pipinzhin limon sandicanon yeca yottlacuake para otconike san hatl san agua simple hatl san nicon amitla de de que ocuicac fruta amo san icon hatl simple huan postehuan nican tejuan momoti yotmomatque tehuan siempre yas melahuac in tla de nizi den tlaaka den tiotlac yeca ti melahuac yittlacuasque pero debe tlaxcatl tehuan cate acost <hesitation> brado debe tlaxcatl pos yonicuito in tlaxcatl orita amo amo nic chihua tlaxcatl por nicmati niki nic chihuas. Pero como amo nicpia can can nic chihuas in tlaxcatl can nictecas pues orita nic mokia debe onic mokia in tortilla pero in ne niki debe nic mocuia in tlaol amo de nic cusecharoa porque amo ca cani amot pia in tlalii para se cusecharos in tlaol san nic mokia in tlaol niki yic nemaka nican in pueblo yecnemaca tlaol yicnemaca melahuaakin kiema yi toca niki yic monemakia pos se yec mokia igual niki nochi casi se yec mocuia cachi antes pos kiema in tu papa in tu mama yoc tlaliaya in mekahuac kipia nin tlal pos pia can tocaske pero tenhuan yeca aco pos yeca melahuac se yec mocuia mas tlatlaolzhin se yec mocuia huan san yinon melahuac ica tiec tlacuaque den pero non oyec den tlacual casi que den tiotlac pero den izi.

Melahuac den yala izi non este melahuac otdesayunaroque san onicchi pipinzin atol de sabor nueces o non este melahuac unic nelo ican inin papas san de ervido in papas huan onic yec shoyoni dica miec cebolla miec xonacatl yeca yonic este ica pipinzin atol yinon pos yinon melahuac otcuaque de ninzi den cualcan pero paran tiotio tlacshin pos yenon onicchi in yel de lenteja huan totoltel ica ejote.